औ कम से कम दस से बरो खलो के नौ साकु बुले। अगलों नौ कब्बड़ी दुगो अ क्रिकेट तिगो अ बास्केटबॉल बल्लि बॉल अ बैडमिंटन अ खो खो टेबलेट टेनिस अ शतरंज अ लूडो अ।